Ké euuhh diamanou kou nakhanŋa sé ta dire, ké kata confli bé ga rono odo mourtani nakha, kén ŋakhati doroyé nŋo nakhanŋa, oy soronva guili yéré iga kéréné iga télé sokho wokhéŋa, ay diérini diérini, débou siki yani diéri ké ya, diéri sa veu dire mourtani nokho, bon kén ŋakhati igana euuuuhh yilé mpata biran mbé, ini moro ntokho nonŋa ina yilé woutou aragui i nafana itiyéré, éuuh o débé ké yéré wala. Donc kénŋakhati oy mé dorono, ikha kou bénissou ga séguéné iga télé gounénŋa, éuuh dononŋa iyo dorono doroyé nŋi nakhanŋa passkeunda wori euuh mpaba kiyénŋa nké faba gna débé gouménŋa éuuh ana faré nkhayiya nanti kén ŋakhati odo bakél nakhanŋa, soké gnanéy kili toloŋonté ntéy, woto ma gobo, ina faré nkhayi inati, nali kili sokhé, iyi rini, issoussou riniya, débou kou siki, i soro nthiou rina, inari guil guili sokhoba fana, ma sali fana ma sali fana ndo lakhassara nakha inan kate ina yér do bakéli ina sokho, yér do manayéli ina sokho, ido manayélinko na gomou kilénŋa, ina sokho ina kilé ké khorondi ina sokho, ina daga. Yo kén ŋakhati euuh soro kouy mé dorono, wathia orante khara konŋi yimé idanŋa sakhe nanti khar ké débéri, donc kén nké ndangui. Eééééh, o okou yimé o lénki lénki, kiyénŋa angana nta lo boyta ni kiyénŋa féyénŋa gnignéŋa, anga traversé fanŋé ŋa ta angara nta lo gnignéŋa, inata danŋa ana léssé passé gnane dé, kartidantité, ou ana woudiou khalssi ntouga, donc kénŋa a évoluyé ontakha, me ontakha mentalité bané, ode onta onte mentalité bané ditou. Par contre, ikou mourtanien ni ŋa ine yéré ya wouro ndo kiyénŋa, iri diara yéréya, irini sakhanŋa yéré ya i boutikini nŋa yéréya, donc euuh okou yéré sénégal nkénŋa, problém ntéy, kha mourtanie problém ŋa nonŋa, sénégalien ngana daga mourtanie oubien angana daga mali, éééhh ine touyindinanŋa nanti a mouké gnananŋa. Anagni béin ossou gni diaman mbané ya a lépoke, ikoun ntouwakhou nte iy féyi itouwakhouŋéy mé inta ifintéy wala. Gani sourana nkhoulou kou ima tinto yéré, odo souran mbinou kou ya gni mé nakha nokhonŋa yéré, euuuhh iyo dorono oyi dorono, ane kom diaman mbané yane ta, kha wathia souran mbinou kou tinto doké ado souran nkhoulou kou issou tinto ké kara fanŋé ké khanénŋa, donc éuuuhhh anda nta lo ignignénŋa ta angar traversé fanŋé nkénŋa ta, ane komeu iya foni, fanŋé ké yi kamou ké, anga dioffé nonŋa ta ina tirindini ya ina ntoronowa, kharo marémou béni ga yékhi dononŋa, nké guida gnakharé gnékhi dononŋa ade rémou nthiare no. Aga bono nga mouli nan ndaga nonŋa ébein nde woto gna komandé aga guiri éuuh wompoua agari guémoye yéré, ébein oga ségué kamounŋa on nété euuh vinte cinq personne ébéinn tampilé do yimou kérgui, iwo woto lén kate kateni kouwa léwé oway ido sotti mé nokhonŋa kho, maka, ébeinn, oga dioféne no o tampi mokho siri, é en plus leu gardeni kou kou béni go makha yéré ya, <hesitation> igna mouli ino toro, passkeu iyeu séréssou kardidantité féyé, nké yan nthigui nké ya guida gnakharé na mbono, ntélé ké nokhou foulané ya, ana konŋi i chéfou ndanŋa, nanti ntélé ké nokhou wompouwa, ntélé douwaya, fofossou gadi mbaténŋa, inte ague gomo mokhossou ana konŋi danŋa na na touga, mé séré dantité nte wo léssé passé ntey dantité ntéy, a kotanŋa, éuuuh ona fé kom deux zeure de temp oga discuténé, odiga kor mé famounou, a falé ido waro odangui, oga rini oma bogoti yéré odaga bogoti nokhou tana, donc euuh mourtanie vraiment odi djinguiya, mé odin nta bana mentalité kénŋa a khoté gnani sirin nkha méné. Wala euuh kom nguér ko mokho bé, mourtanien ni kou mourtanie ké sénégalé sou ranta guili yéré anga télé mourtanie tanŋa télé boutik débéri nonŋa éss peu tétre i déb khoro kou dononŋa, kha i fonkara kéké antéy, fankhané ké télé, alanté gnana arana, bakéli débé yogoya nonŋa igatini gouréy, en face soninka mboutiki ranta gna na nonŋa é bakél kha fakani sourakhé gna, tiyabou faka gnani sourakhé, nké yimé kan mpa lakhé sourakhé gnanéy, mé one louwéniya ka même, i iyo dorono ti kénŋa, passka ay igama ndoro alayi boutik ké tékhé agna fona mpo, béinn donc euuh ikoun nkhalé arrangeman ntéy, i fo ana koyiya nanti agna foni ké, wala passkeu angana daga dono, ina ntorona donc euuhh kégnani. Mé mali, sé encore euuh otre soze, sénégalé lanta guili anga télé mali, agagni yéli kha nabouré guéb guébé ngana gna makha posssible kén ké ikanaŋa ti an nabour guéb guébé kéya, kha nanti anguiri sénégalien tanŋe télé boutiki lémé nŋwoufeu débéri mali, aranta gnana okou kha débou kou fakona malieni gna iga golignanŋa yéré, iii iya téni ngolignanŋa, yogoni dou sakh wathia, issagué jardin ngolé gna, ina bassalé nthiokho ina khalssi guébé kita ina daga, issou, éééeeh systéme tanaye yéré, kén ngani tangano. Okou yéré bossoni nto makha, okou do bosso ma guiri, odo sombono ni gna nguiri wala sombono ni, na diorakhou gna ta iga tanguini aga féti, tounka lémou. Bon mé éééuuhh wathia bosso ni nŋéy bossoni kou guiri mali, nokholémé ké donogna, inta fo kite dono, wathia iyogoni ya yéré sino toumi sino gnéri, iyi exploiténé, iyo o nabourou nkhorono ina kofoumé, ii inda tangui, igana gnékhé nkhobanŋa, woudiounou nakhati, woudiounou kérgui, woudiounou toumi, ana khobo ini kof kofoumé. ini yarkhaté mbéguéy kouténŋa ina daga tangandi dononŋa, éuuh ay komi ikha franssiya, ikha franthi yani, donc igabonŋa o makha yéré. Wala soyé, soubalou nkha yo makha, koun nkha guiri mé kouni sénégalien ni gna, iguiri fouta mboté ké donogna ikha gari iga takhou yéré. Okou débé gnimé yimé, tangana mégni yéré aga féti, sombono, passkeu o débé mpalé khar khoro gnanéy, kén nguéni euh <hesitation> kharé yogo yéy atokho nguéni lothiandé, beussémou yéy, me mani yéy, kou nkha koun nkharo aguébé ade woutou guili diawaraya a la longueur ma bakél awa aga taŋana ma au moyé trente cinq kilométre, donc euuh a khoré gnani, mani kéndou sakha alanta euuh sé plus large que au moyén douze kilométre de large, donc éuuh. Ine koun mbole kougna karo nŋwoutou malien ni kou gna iga sardé ni ndébérini, iga bassalé nthiokhono iga féyé, iga kén exploiténé, kéni ya awa aba ante fofo torono kouwa, khanké mbané gana guiri angana tanŋe angana kigné diboliya, tanŋa traverséné anŋe télé mali an tu paye, ana ina dantité ntirindi, dantité ya makha wo anta makha wo, ana khalissi nthiokhoundina sé claire. Okha douanien ni <hesitation> gendarmeni ŋa iy bakéli frontiére nŋa, éuuh issagué malien ni kou ini tan mpidini nonŋa inati na dantité ntouga oubien ina khalssi ntouga. Euuuh ode woutou diya baténŋa, donc kénŋo odi nakhanŋa pour le moment.